Zuduka ghva lendana vita zuza ka dafanda dughwana tamar maka nanche tatadt daghwamuka ghva kotabale vita lplakana kai maumyabo zuza dafarha dafunda zuch ngama lala danx ghva meche lapiya lapiya ghuini ha ghvine kor gwadna a ankenbo ghannye pathita safa ka tadzita a’a aukenbo a kr made tguthite a ghannye tpathita na hadu zuzacht dafarha da nadal dilunda dughwana zuza kfks ghvine amdiya dafunda dsagha dan ghva meche neche zuche bi dsache damadal dilunda zida dzacht mai meche vitayana neche na lapiyana chalanlunda da gmata wo dughuana dughuana ghvin zid- zida ghvi ghvni gulenya ta vukan vuke vaghene ir e mashanal ndzagha vita va arlthe mashataka ta urnd kana jibl jibl vita masha- mashaka ta arthana ta ghva lerula na ta vukan vuk ghvin aya vita yanna danada marakalambin dile zazuza sutz tin kubuta tashanyabi dzaha nduya marakumlavita sasina spata zhachiya danadal ta kubana kubal tina tughwa ko ina moka mbichik susach tagha sudoko Ko lublach damovaghe ghuvunda daguuvuch vllayang hadada dagumstau kolanganupul dafo un sartuna auw damog thunna har fita sallah hashna damogo chubpa lala dafa ndunghuwa meche zuda zuda ghuuvinne nughaka ghufin guleng untoba undna goghya hamayun ghuva mechuwa kufkusa daf ghving amma dadunda zub tuda fa nighawo na kulpa’i paya ghuwa nasafake kulufta nagyakwa dzuvagh talanana thumba talhumbaka nda neche amma vita dafe unghva meche zuzatu defurmgha kufkusa tumayinne hamayi unghuva mechnwo na kokona bagime dzuche nda kumatin nah thatabu kuma tinwa sede matha hanye vura naya ndughnule vura naya ndughul ihumbatab kumatimu amdiyau zuzatu dafunde tumay meche kufkusa tumayinne hamayun ghuva meche gugha ghuving nuntoba unduma tsamupta tsamaka shide ghuwin nah tavukun vuka gul gul vul gulla shida ghuving tavuka hashida ghuving tu inan au shibura nech untoba unda amdiya amma naunda vita zubtinawo na nagura ghwa vaghana ghiya thaniva nana navayach Mbuda fuftabu amdiyau vita mayung negwad mak vano kakna hadu na lafiyyo aksase haha ina damatu hadef lata dunghuva mechuwo danapul dafunda tumayinuwo kobabu gulenye mai dame mahgemeche maye boshche ha’ina mangau handzidinuwu zubt dafunda kusf tughuvinuwo had ghuving untoba shúhawo amdiyau toh ɗaɗdunda vita zuza ina nznz kur kur kura ndzidm aya ushingha kudakana kana bah agafun ghuva tanye masunga wurka nda namowa kuda kana kaname gur gura ghulamowa giyah dara dara kaghun dama chachughura yunye <hesitation> tewa kushegh nganne ngwlma yakayunye kwarata kwaraina agh althamduhllahi zuzayung dafunda ah wurka zuzuyung dafunda wurka amma ushingha kudakana toyulnana uvula gwada inana dzan dzangwa nadzadzach inava duniba kwasayine fufache nagu sul amech imm taghan dafaghun tala vura kokuma dzadza imam ah’ah suye unghuwa meche Namaye unghura meche konna gunawaghe hubakakana vita vulunka shighuwa un sartuna namaye unghuwa meche bubhuda taguthunto gol ase bubhudbewa mayya had ina zuhwa toh’ amma vitatukulaka ndedre gunawadnana akule ndeche kakna vavita kolungubtu kasukana daɗdzouka kwabunɗa kolka sonata taɗiya dzouka kwabatadiya amma vita ha’ina unghura mechufah ungublaka dukasukana gulenna ahaldakurna han nanabo inad unghura mechre mayya unghura medi nabita ayya yagha askwayadinne nadamoyiya mayupmayeyya vita monula dadamun nan a da dzahadaff dunghuvinne dazaghe davur dungunawe aka, vitasatskwach nganne ngulen na natuvul tin zmeche tuni tinzumeche bitadahine sasuna kwabat gunawene kasuktak ka supathugunkunana nagu vur kyeku vavura ghuven dughuwanga dughwange kona unda vayach dafftunuh kana vawai ghuvatabe thubawa zuta nganna halnuh zutawa ew dakusufta heh daff tughuwagho gudavurataka dotsu tundashid ngenne dzaratakatu inaz ngannu. Mog nda ndzudal tinaz inaz nganna gulen-na magamagak nganna fata ndashiba bewa waka faka ndashiba ha’dzavaka zutuna inabew magakau kulufka zuka tamahhatu mayah kusufchetu mayagh ghuva nganna gulenna gurgura untobawunduha amdiya toh’ eh, ndzuka kudakana pulakwe wdzul pukkwe todzul fita zuzaka taghasudokna dzaval tak-unfituwo seghoho gulen eh’ghoghu gulenna dafada zul-aka tughoh nganna gulenne bahataka gau kak guthakana baghatakau nadzaghe dzagha maye dunghuvamaka dakusuf tagach ghuvaghe kombula talle zuka daf vitatalanna had-dakusuf ghuvaghu ladakusuftu ghuvaghuwo sena dzuka unkenne dzuka taghasudoko dzuka unfite dzuka tughogho kombata zudubuchina nadakustu ghuvagh nganne harguda tsakalavatameche inna baghuva nganna gulenna aha inahunda ina lamung tozul neche tobtu ghuva aha ikwo ahadla moko ahala hurgya warna aha widda ahad gulenye <hesitation> javur dana kana javurda gulenye uyayeke dzaghatu javurda.